A fin d'la zmana a volte al e pa che preferisu fe le coze strane, preferisu fe le coze che magari l'ai pa pudü fe ën la zman-a. Se ad ezempi ën la zman-a a piövìa e l'avìu da manca dë bosch, arivava ël saba o anche la düminica dop mezdì andazìu ënt ël bosch a ramasé bosch. D'solit a la düminica matin ënvece vadu ën cieza al culto valdeis